Si 'hiaj chubbe riñan a'min chuj nga tukwi' chuj bin si taj chubbe ni bin nne chuj bbéj chuj riñan tukwi' chuj, anun' chuj a'ngaj chuj maan chuj tukwi' chuj ni tusiki' nakunaj chuj tune chuj, ruku ni ta ru'hiaj chuj sa a'min chuj hiuman man si 'hiaj ñan ñun chuj taaj, chubbe hia bin ruhua chuj ka'anj chuj hiako' nga tukwi' chuj, si 'hiaj chuj bin si uruj chuj maan chuj riñan tukwi' chuj nakunan' chuj tune chuj, ta ru'hiaj chuj si ba si ataj chuj riñan tukwi' chuj, ruku ni na'bi hia chuj riñan tukwi' chuj ni nanaj tikian riñan chuj, nachu'man chuj baj chuj ni bbé ta ni achi'i a'ngo ta'aj chubbe niko' cho' chuj, ni taj si 'hiaj chubbe taaj bin si riñan ni'in chuj chiki' chuj, bin si bin tune naku'na chuj tune chuj si ba si ataj chuj riñan chiki chuj, riñan nne chuj tuku'min be' si chiki' chuj ni nitaj man abi si a' 'ngo nitaj aman abbi nej baj nej kan', ba nej 'ngo a'ngo hiuj ni nasij nej ni si 'hiaj chubbe ñan bin nne, ñan nasij nej bin bin nne chuj naku'nan chuj tune' chuj si ba si ataj chuj riñan nej, taj ñan ako' kwenta taaj ni si 'hiaj chubbe taaj bin si ataj chuj si nasij ni' ataj chuj, nachín sna'anj chuj taaj ñan bin nne chuj, ni ba taaj riñan taj sij si 'hiaj chubbe taaj bin si chi'ñanj chuj, ba taaj chubbe chi'ñanj chuj ñan kini'in chuj 'na' chuki' chuj, ni chun' ni taaj chubbe ni ñan bin chuba chuj a'min chuj nga tukwi' chuj, run' taaj bin si chi'ñanj chuj ta bi 'hiaj chubbe ñan a'min chuj nga tukwi' chuj, sani taaj chubbe ni man tune' chuj nakuna' chuj.